ପନା ବତେ ବାରେ କୀ ଗୋଟୀ ଗୌନ୍ଟୀ ଇପରେ ହାଵେ ଧୋନୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଥାଯ। ଏଠୀ ଗୋଟୀ ଗୌନ୍ଟୀ ଵିସରେ କୁହା ଜାଈଚୀ ବଂଗ ଗୌନ୍ଟୀ ଡିକ ଇପରେ ହାଵେ ଧୋନୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଆପ ମେଂ ଦେଵା ପ୍ରାସ୍ଟନାରା ବହୁଚ ରହା ଜାଈଚୀ। <hesitation> ଗୌନ୍ଟୀ ଅମର ଭୀବେନ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଏବଂଗ ଭୀବେନ ପ୍ରକାର ଧୋନୀ ମେଂ ଗୌନ୍ଟୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଈ ଥାଏ। <hesitation> ଏଠୀ ଗୌନ୍ଟୀ ବଜ୍ଜା ଵିସରେ <hesitation> କୁହା ଜାଈଚୀ ଏବଂଗ ଗୌନ୍ଟୀ ବାଜିଲା ବରେ ଜୋ ଧୋନୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଈ ତାଵିସର କୁହା ଜାଈଚୀ।